मोर् देखल आऊ खेलल कुछ खेलके नाम यी हैं। दौड, हाई जम्प, लङ्ग जम्प, फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन्, हकी, बेसबल, बास्केट बल, चेस, क्यारमबोर्ड, लुडो, कबड्डी, क्रिकेट, स्किपिंग, गोट्टी, खोखो, रुमाल लुकाई, मुस्बा बिलैया, आदि।